Aia ʻehā ʻano ʻanoʻano kōpī. E hoʻohālikelike wau ma o ko lākou ʻono. Hoʻomaka mua me ka arabika, he ʻono maikaʻi no ka poʻe ʻono i ka momona. ʻO ka ʻanoʻano robusta, he ʻono ikaika loa ko kēia ʻanoʻano. A me ka liberika, kūpono no ka poʻe e ʻimi ana i kekahi mea ʻokoʻa ʻaʻole nō kamaʻāina.